ɓawo likkol, marefu anen kadin tawa e wuro e ndiyam noda e tawa e nder ndiyam, korombarare ndiyam e wodi domi ɗe ndiyam <noise> boddi e taye e ndiyam